Gna bangladesy ao misy ny rivotsy ny MOUSSON amin'ny volana Juin ka hatramin'ny Octobre igny. Fe misy avao koa ny hafana amin'igny volana Octobra jusque amin'ny Mars igny da ny andro misy ora amizay koa manomboky amin'ny Mars a jusque amin'ny volana Jiona igny